हमे नॉर्वे की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। नॉर्वे की संस्कृति में कई पहलू शामिल हैं। जैसे की पारिवारिक जीवन लैंगिक समानता कला साहित्य और त्योहार। नॉर्वे की पारिवारिक समानता में यो है की उत्ते परिवार बहुत छोटे होते हैं। और इनके अधिकांश रिश्तेदार एक आई शहर में रहते हैं। यहाँ पे पुरसों और महिलाओं के बराबर मानो जात है बिल्कुल महिलाओं के बराबर सम्मान दाओ जात है। और उन्हें बराबर काम करने को अधिकार दाओ जात है। जितनो अधिकार पुरसों के है उतनो महिलाओं के है। इत्ते के कला और साहित्य पे कई कलाकार भाये जी ने अंतरराष्ट्रीय कलाकार पुरस्कार भी मिली। जैसे की एडवर्ड मिन्च्ह के ऍंडऍंडब्लैक के। और इत्ती पे लूथरन इसाई धर्म प्रमुख है। लूथरन इसाई धर्म बहुत ज्यादा मानो जात है। और इत्ते पे अधिकांश जनसंख्या यही धर्म मानत है।